<hesitation> Aspiratera: izy io a raha mandeha courant, de izy io a mitroka loto a, de misy vavany a de misy tahony fitazomana ananjy de trohinao zany a ohatra hoe ataonao trandrify tandrify loto igny akeo raha igny a de trohin'ny aspiratera igny agnatiny akao; de afi- <hesitation> izy a afaka afindrafindranao izy.